Ekero gwachire ense engeni, okorosia abasani ororo, okobaa na omorembe, mwakonyana, chinsa chinde oyio atabwati endagera kwamwoa onya ko obwato, nonya no omoonyo nonya tabwati kwamoa, mwasaberana, mwabogorerania obokong'u. Oye ekera akonyora obokong'u, mwabogoria obokomu obokong'u obwo buna obwaino. Naendee, oyo nabo okonyora na abwate emechando, emechando eywo, mwamokonya, mwatarerana, mwasanga, chinkwana mwairenarani buya <hesitation> nario omo- okonyora kwarosirie abasani ase aywo gwachire.